Mi kunnoto kompita, mi maɓɓita deeta, mi natta e Browser, mi waɗa Saacin, Google Account, Login, nden mi yaha, nden mi meema Login, mi meema Sainop, mi hebbina fom ɗum, mi waɗa username e password, mi timmina.